mi waɗa tunani so me ɗaanoto sa'ire ko mi daɗɗata, mi ɓuri nan ki shawaraji e ngara, sai hetino mi hakkila nden mi waɗa ko haani.